<hesitation> la sa q'ab' peet na na pujuum pa juntz'ip ha' y na kihraam peet panaa aq'ab' ka'ab' aq'ab' na tzajaam peet kotaq xeleq aq'ab' después re' cha kotaq paam awixk'aq na juq'uum bien bien y ruu' la sa xapoon are' na tzajaam bien bien reh chi la la la joch' reh nriwi'koon aseado aq'ab' reh tah cha la microbio reh sa aq'ab' pue.